د اسراییلو پخلی یا "اسراییلي خواړه" ډېر متنوع او رنګین دي، ځکه دا د بېلابېلو فرهنګونو، تاریخونو او قومونو د ګډېدو نتیجه ده. کله چي یهودیان له بېلابېلو هېوادونو، لکه: منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا او ان مرکزي آسیا څخه اسراییل ته کډه سول، هغوی خپل دودیز خواړه هم راوړل. همدغه تنوع د اسراییلي خوړو ځانګړتیا ده او مشهور خواړه یې حوماس نومېږي.